بتمنى لو أجدر أتعلم مهارة التحدث بأكثر من لغة لأنها هتفتح لى أبواب جديدة فى السفر والتعرف على ثقافات مختلفه كمان ممكن تساعدنى فى شغلى خاصة إذا كان في تواصل مع أشخاص من دول ثانية تعلم اللغة بيكون تحدى لكن لو عرفت لغة اوأثنتين هحس إنى إكتسبت شئ جديد وجدرت أتواصل مع العالم بشكل أفضل